الشهر المفضل عندي هو شهر يناير ، ليه ؟ معنديش سبب معين لكن علشان <hesitation> أعتقد هو بداية السنة وبحب فكرة البدايات ، بداية جديدة ، ممكن تعمل فيها حاجات ك- جديدة معملتهاش قبل كده ، فرصة جديدة فبحب الحاجات الجديدة فأعتقد إن الشهر المفضل عندي هو شهر يناير للأسباب دي